العطلات الرسمية في البلد بتاعتي يوم سبعة يناير ده عيد الميلاد المجيد خمسة و عشرين يناير دي ثورة خمسة و عشرين يناير و عيد الشرطة و عندنا عيد الفطر و عندنا عيد الاضحى و شم النسيم و عيد العمال و عيد تحرير سينا و ثورة تلاتين يونيو و ثورة تلاتة و عشرين يوليو و ستة اكتوبر